أنا أفضل إني أكون عالم، لأني لما أكون عالم مشهور، أكيد بقدر أخدم البشرية وأخدم المجتمع، وبسوي إسهامات في تطور المجتمع وفي الحياة الاجتماعية. بكون لي بصمة. لكن الفنان المشهور هو ما يقدم شيء، مجرد محتوى ترفيهي. ما يسوي شيء بس يضحك الناس وخلاص. ما هو بشيء مفيد يعني للبش-للبشرية كلها.